कॉफी मेकर्स चो मुख्य हेतु म्हुटल्यार पाणी तापोव्न आनी दालिल्ल्या कॉफी बीनांचेऱ वोतून कॉफी तयार करप। जेका लागन कॉफी ची रुच फिल्टर सून काढूनक मेळता। तसच वापार करपा खातीर गरम कॉफी तयार जातां। चुलीचेर कॉफी खर्चा पेकशा हेचेर सादेपनान कॉफी करपाक जातां।